الحياة الجيدة، الحياة الزينة، هو حياة ما فيها واجد ندم. فإذا انت سويت أشياء ما ندمت عليها وما تقول يعني اذا كبرت "أوووة يا ليت سويت جذي يوم كنت أصغر" و ياليت ويا ليت، هاذي حياة زينة. يعني اذا انته على فراش الموت تقول "هل أني- هل أنا ندمان على شي؟" اذا الجواب هو لا يعني انك انته عشت حياة حليوة.